לאקשן איז מ'קאכט עס אפ און וואסער און נאכדעם שווענקט מען עס אפ און א זייער. און מ'לייגט צי וועלכע געווירצן מ'וויל, און מ'קען לייגן טאמעיטע סאוס און אזוי האבן אונז גוטע לאקשן. און נאכדעם פיצא וואלט איך געזאגט מ'וועלגערט אויס א שטיקל טייג, נאכדעם לייגט מען טאמעיטע סאוס, נאכדעם טשיז, און וועלכע גוטע זאכן מ'וויל ארויפלייגן אויף עס.